سلام! بخښنه غواړم، خو یوه ناڅاپي موضوع راغله او نه شم کولی نن سینما ته لاړ شم. ډېر بښنه غواړم چې په وروستۍ شېبه کې اطلاع درکوم هیله لرم بله ورځ یو ځای لاړ شو او یا هم ورته وایم: ملګریه! زه غواړم چې د سینما تګ لغوه کړم که امکان ولري بل وخت ته به یې پلان کړو.